Masal tariri mas lar tur hatatei u kajen, turu University, be ru te na hatateir. Poaj te na hatatei ua ruru, be ru te tuan ni boak hare ru Professor tara sa toukui te na hatatei er ruru, je boak hare ru Doctor be ru te lu er ta toukui ta raeh, bete kuir, bete kat haraeh er a solsol ni hana pinapo, hana Region tariri ien. So para pean tariri ien e mas la no turu hatatei u kajen, turu University, jia turu min Colleges min kajen. Masal e mas lar bet na hatatei rim a tara min toukui te ka ria ien, je tar a min hatatei teka ria ien. <hesitation> Roman i ien, mei ta hare mi manas. Roman, katun a lavas te la no turu hatatei te ka na ien, kovi manas a para pean te la turu hatatei te ka na ien, turu University. So, turu mangil tagoan, le mangil nok a para katun para pean, mas la no tur hatatei, bet na hatatei, no turu Universty, na turu sah u hai College te ka si no, Teachers' College tara sah hai College te kano, masal e mas lar bet na hatateir, bet hakei rim a solsol a raeh hana pinapo <noise> tariri, jia tara Region i tariri ien. So, iau borbor tagoan turu hatatei, masal tariri mas lar tur hatatei, bet na hatatei ria turu Univesity na tara sah min hai hahatei min kajen te ka nam tara a nation tariri ien i Papua New Guinea. <noise>